في الواقع يعني بيتنا الحالي التهوية فيه ممتازة. عدد النوافذ او الشبابيك في بيتنا. بحدود العشرة او احداشر نافذة. لكن تقريبا ايوه حداشر نافذة